ଖତ୍ରାରୂ ବଚ୍ଵାଲେ, ଆମାଂକୋ ସମୁଦ୍ରୀ ଖାନା କୋ ହମେସା ତାଜା ଅପ୍ରସ ରଖନା ପଡବା। ସମୁଦ୍ରୀ ଖାନା କୋ ହମେସା ଆମାଂକୋ ଫ୍ରେଜ ରଖନା ପଡବା। କମସକମ ଚାର ଡିଗରୀ ରୂ କମ। କଲକେ ଜୋ ସମୁଦ୍ରୀ ଖାନା ଥା ହୈ, ହୈ ତା ଠଂଡା ସ୍ଵଭାଵ ରଥା ହୈ। ଜଟା ଗରମ ରହା ହୈ, ହୈଲେ ଜଲ୍ଦୀ ଖରାବ ହୈ ଜୀଵା। ହୈଲେ ହୈ ତା ଆମାଂକୋ ଫ୍ରେଜ ରଖନା ପଡବା। କମସକମ ଚାର ଡିଗରୀ ରୂ କମ ହୈ। ତଭୀ ସମୁଦ୍ରୀ ଖାନା ସଵସ୍ତ ଔର ପଷ୍ଟିକ ଔର ଅଚ୍ଛା ଥୀଵା।